<hesitation> Ekyeyo nikikondoora, kira okukondoora kiramanyisa okurundaana ebisingo <hesitation> ningashi eki wooragyezaho kukondoora kyona, then twine ebyeyerezo ningashi ekikondoozo ekisya nikikondoora kurungi kira kiramaraho buri buri bu- bu- burikirofa kyona kira kirakikondoora kirakiyoora mbwenu <hesitation> konka ekye ekye ekikyeyerezo ekikuzire ningashi ekikondoozo ekikuzire kyo ni- ni- nikiza omu shonda buri hamwe hona kiiheyo obukyafu ti- kirakondoora kiramanga ahi kiraki hoona buri hamwe hoona kira kirazaho n'omu- n'ahafunzire n'ahagazi naho kirakondoora so mbwenu okukondoora n'oku n'oku- n'oku- n'okusiimuura ninga okurundaana ebikyafu ahi bira bira biri okabirunda omu mwanya gumwe reero okaza kubi kubinaga.